E tando, s'ultimu viaggiu chi eo apo fattu est istadu in Ispagna e in Portogallo <hesitation> sa prima zittade chi amus visitadu est istada Madrid e <hesitation> una zittade chi a mie m'est piaghida medissimu, puru ca in Ispagna amus acciappadu su modu 'e vivere, su mandigu, totu <hesitation> chi unu pagu s'assimizan a <hesitation> a s'Italia e a sa Sardigna. <hesitation> E poi semus andados dai incue, semus andados a a <laughs> malaittu <laughs> e amus visitadu tantas atteras zittades, e poi <noise> semus andados a Santiago de Compostela <hesitation> cioè unu pagu eo aio leggidu puru carchi libberu, mi fio documentada pro <hesitation> però <hesitation> effettivamente cando arrivis a inie Veramente resessis a cumprender s'ispiritu de su viaggiu <hesitation> unu gruppu at fattu chimbe chilometros, eo non so andada a <noise> unu pezzu 'e caminu però <hesitation> apo 'idu in <hesitation> totu s'insieme 'e custos pellegrinos, chi posca 'e unu mese arrivian, custos giovanos, istraccos, ma veramente cuntentos, quindi cussu 'e Santiago penso chi siat un'isperienscia chi unu una 'orta in sa vida assunessi deve faghere. Poi nos semus ispostados e semus andados a in Portogallo, eo bi fio già istada in Fatima e <hesitation> est sempre una bellissima emozione, ca in Fatima veramente <hesitation> 'ides sa zente chi lassat unu pagu fora sos problemas e veramente si ponet unu pagu a pensare a rifletter e a pensare puru, eo assunessi apo pensadu, cantu eo so fortunada ca insomma Amus bidu situazziones de pessonas veramente traggicas, posca de igue semus andados a Coimbra, eo bi fio già istada in Coimbra, però in Coimbra cando arrivis in custa universidade bides totu custos <hesitation> istudentes de varias nazzionalidades, tra s'atteru divisos in base a sa divisa, s'ischit chi appartenit a una zerta <hesitation> facurtade, est veramente <hesitation> una cosa meda suggestiva. Poi unu paese, una zittadina chi eo non mi aspettaio est Avila, Avila <hesitation> est custa zittade medioevale totu piena de turres e de E de monumentos, una zittadina <hesitation> pulida, birde, a de notte pariat de esser a de die, ca praticamente in donzi piatta b'aiat un'ispettaculu, però veramente custu de custa abbitudine de 'essire su notte e de mandigare meda fora, l'amus notada sia in Franza sia in Ispagna <hesitation> in <hesitation> che in Portogallo, ca est propriu una cultura. A su rientru poi semus torrados de nou a Madrid e dai incue est finidu su viaggiu, ispero propriu, e b'est già <hesitation> insomma in fase de programmassione de andare a istadiale in Turchia